Nah, amun bagosok gigi ni banyak ya kalo caranya. Kada, kada besikat wara kaytu. Nya kan amunnya jaman wahini nih sikat gigi nang biasa tu, dipalitakan odol dibasuhi dah lo hanyar disikat ya kalo. Dimasuk akan dalam muntung nih. <hesitation> gosok- gosok- gosok habis tu dibawa bakumur, jar, barasih ya kalo? Nah, munnya bahari banyak nih caranya. Amunnya yang sepengetahuan ulun aja lah, nya besiwak bahari tuh. Besiwak tu pakai kayu kaytu nah. Kayu siwak dari arab tuh. Tapinya digosok- gosok kaytu lo. Digosik- gosok- gosok berasih nya kada- kada tahu jua lah kenapa? Sunnah pang itu menurut urang amunnya nang di banjar tu lah. Tapi ulun kada suah menamui di sini. Nah, itu. Tapi manpaatnya yang pertama ngitu- tuh napa- napa nang masuk ka awak kita tu mulai muntung ya kalo? Nah, misalnya muntung kita kada barasih, apa segala macam yang kita makan tuh masuk ke parut. Nah, misalnya nang kaya kita nih kada tahu nih ada karak tagar, betagar kan sate tu betagar ya kalo? Nah kita kada tahu nang betagar- tagar tu. Nah sekalinya masuk ke dalam muntung. Nah itu tuh, bisa beulah kanker jar. Ujarnya, ujar dokter lah bisa kanker nang kakaytu tu. Napang ngarannya kada ingat jua ulun. Pokoknya nang partikel karat- karat kaytu tu nah. Nah habis tu pulang, nya masalah muntung nipaling utama pang. Ulun, mun ulun munnya mandi tu paling pertama tu sikat gigi dahulu. Sikat gigi dahulu, kan masih karing awak ya kalo? Bekumur dahulu, sikat gigi. Lawas- lawas sikat gigi, ya sekitar lima menitan lah. Lima menit besikat gigi wara tuh. Nah sudah nyaman ya kalo? Sudah nyaman muntung, hanyar sabun muha. Hanyar besabun awak pulang, hanyar besampo, nah. Nya ngarannya apa yang kita, ada di dalam tubuh ni nang di awak kita ni nah. Itu tu dari muntung kalo seberataannya. Jadi itu pintu utama harus dibarasihi bujur- bujur. jangan sembarangan misalnya semingguan kada besikat. Harau am kada kaciuman nang di higa kayapa kasian kawan. <laughs> <hesitation> munnya kaytu tu, tergantung urangnya pang jua lah. Ada jua pang nang menamui nang bebau muntung kaytu.